كنت حختار وظيفة ما احبها وبراتب عالي صراحة، لانه هذي الايام المعيشة صعبة. احتاج راتب عالين احتاج فلوس كثيرة عشان اقدر اكفي احتياجاتي واحتياجات اللي احبهم كمان، واكون يعني كمان الفلوس نسبيا ولكن مو السبب الرئيسي، لكن نسبيا تجلب السعادة.